Vôlohany asianao zeziky malôha ambanin'le folera tianao <hesitation> ambolegna de avakeo tonontondrahanao matetiky izy de izy kaofa misy le ravigny maratra regny to de alagna tegna tsara izy asianao koraokotra atody igny bisik'izy tsy raha tain'akoho.